Shene kpummo̱, ne maa yiiƙo shene kpummo̱ ne miniji ne sheelo̱ chiɓɓa gba̱no̱ng ƙanan nen ɗungƙo maa yiiƙo nen kovo aara kasuwa, ne maa illina ta koyeswa maa <hesitation> ƙan i <hesitation> ni ma shaaƙo ƙuuri ne maa yiiƙo ne yiikoi-i fura ne maa kpaɗɗuƙo furai nen nenshuiro̱ wuciina, ne maa shuro̱ wuciinai ne maa kpaɗɗuuƙo pallu wuciinai na̱n amvurum mina, nen ko̱o̱vo̱ pero̱ bariki, nen maa perƙo barikii ne maa yina tere ɗoƙ, tere an pelen, tere an gbo̱no̱ng tere an peƙou tere an fuat <hesitation> nen shaaaru mina <hesitation> nen sha, ne maa meena mina ne maa meena mina <hesitation> nan karo shuru i nen wattu yu fura ne ma a kpaɗɗuƙo furai ni ii nei shuru i amfani.